هل تفضل أن تكون الشخص الأكثر شهرةً أم الأكثر ذكاءً؟ ولماذا؟ أفضّل أكون الشخص الأكثر ذكاءً الشهرة مهما كانت حلوة، فهي مؤقتة ويمكن تجيب لك مشاكل وتضغط عليك. أما الذكاء، فهو شي يدوم ويزيد مع الوقت، ويساعدك تحل المشاكل وتحقق أهدافك بشكل أعمق وأحسن الذكاء يخليك تميز الصح من الغلط وتتعامل مع الحياة بحكمة، والناس بتحترمك وبتقدرك أكثر